अगर मेरो फ़ास्ट फ़ूड रेस्त्रां ह्वेदु त म पिज़्ज़ा, बर्गर, आलू वेजेज, कूदा का मोमो, पावभाजी, पास्ता अर स्मूदी जन स्वादिष्ट और हेल्दी व्यंजन पकुंदू। इनम गढ़वाली तड़का अर मसालेदार सजायका मिले के परोसदु त यू और भी स्वादिष्ट हों दा ।